तौली होगेल भात पकाएला ऊ हमीनके हमेशा चाहि, कराही होगेल तिउना पकाएला, ऊ भि हमिनके हमेशा चाहि अब औसनके हरिँया, हरिँया कहियो कहियो भुजा भुजेला चाहि । औसने कहियो कहियो रोटी पकाएला तावा भी हमीनके हमेशा चाही, औसने होगेल, झाँङा, झाँङा होगेल हमीनके भोजभतेर ने तरकारी पकाएला औसने चाहि डेकची, डकचीने भी हमीनके भात पकाइछि, तिउना पकाइछि, औसने कठौट सब होगेल, कठौट ने हमीनके कथी करैछि त, भात तरकारी निनके ओकरा झाकैछि । औसने होगेल औरु भरिया सब हमीन के कहिया कहिया चाहि तँ, जैसे कि जाराके भरिया बा त पानी धिपाएला चाहि, गर्मीके भरिया बा त हल्का हल्का घामने धिपएला से भि होजाइ । हमीनके भरिया जारा ने भि, गर्मीने भि चाहि, या भोजभत्तेर के भरिया बर्की बर्की रहैए, भोजके समयने हमैनके लारैछि औसने घरने हमीनके हमेशा चाहि त ऊ खाना पकाएके लागि, खाएके लागि यि भरिया सब लारैछि ।